Ne uli kanak, kaɓo ɓon ne uli kanak, mon lul kana kane ne uli kanak, na kane ne ɓakle nuŋ yo, na kane jak nung yo, mon wina shangha nan wini uli kanak, kati nung ɓaka lin she ge ɓakle sho mo wi na na teve yo nan shu teven shu sho <noise> kanan taa uli jak kane shina, ɓa lul kana kan kina uli kanak na kan kina mon nang moa ne nung kanak yo nakan ɓwi nuŋ kwe kanakɓo kanak kwe shong un da nigoki ko lul kaliya, ɓa ɓeka nanka nanghe dangha monka neen yina ɓo nan geha nuŋ kwa mwa ne yinaɓo, ne yina gub lana shimo nuŋ kwa yina ɓo, ni kan tiye u bang to mo wili na uli kpak ti yati shit, nan daba nigona ti male kpang shoka nuŋ kanan neen da ulinee yina, ɓon ka uli ti yinale ti nigo mowi were nungka gbome vee yo ne shabyo dale nwa yo ii nung yo <hesitation> ge ɓakle sho she jwayo, kwen kaɓo uli ti <noise> yatishit da nigomi luk uli kakwe nyina shuɓɓo mo wili duk nuŋ ka monka ne kakwe, kimi ɓo uli ɓiye mo kakwe shoko loda nigomiyo, mo wili shimo kpak ulin ti yee, nigomi ti male luk uli kakwe kwen kaɓo uli ti yati shiɗɗi, nungka ka do shimo yo ka do shimi yo, nungka do shimo mi beme nungka do shimi mon lare moo beme kwen nuŋ kaɓo uli, kwen nungka ulimi kan kane da luk uli kaki kpang kowene kpang kowanne uli katin nele yilli gbomve, kane uli vee yo kan kimi ulinka nungka ɓo ne luli ka larem mi larena, na bemem mi bemena ɓo uliti nwa den uli kankwe kan kwe luk uli kanak kaɓo uli ɓiye lul. <noise>